إذا صراحة في دول كثير، بس إذا بختار دولة واحدة الحين، بروح جزر المالديف، لأنه صراحة صورها والمقاطع حجتها يعني تجنن مرة، الطبيعة مع الموية الصافية الزرجا، المخلوقات هناك يعني الموية تكون شفافة كده، الجو الحلو، الأكل ف المويه طبعا أهم شي، فأكيد بختار المالديف.